אלהואיה לי כנפצ׳ל היא אלכתאבה، כנתמתע ביהא חית כתעטיני פורסה נעבר עלא לאפכאר ולמשאער דיאלי، בטריקה חורה בלא חכמ, פאש כנכתב כנחס בראסי נעיש עאלם ח׳אס, וכנخلق שכ׳סיאת ומואקפ, וכנרג׳ע אטקא דיאל ליום, עקלכ יתנפס עלא לוארק, אלכתאבה בניסבה ליא משי ע׳יר האואיה, היא וסילה לתואצ׳ול מע א-דאת.